So tawi mbeɗa woti fadtude mobel malla tereŋ hakke waktuuji tati, mi yaltinan telefoŋ am, mi naata Feesbu, mi ƴeewa ko woni toon. Mi naata Wassap mi haalde sehilaaɓe am. Mi yaltina deftere kadi mbeɗa jannga.